Una costumbri mu especial de Sri Lanka es la celebración delos festivalis budistas que son conocidos por su desfiles de elefantes decorados con aperos muy coloridos y les acompañan bailarines con máscaras que hacen danzas tradicionales, la costumbre es visitar los templos budistas descalzos y hacer ofrendas de flores, también es la tradición hacer la danza ritual del diablo para ahuyentar enfermedades y mala suerte